To la duko pani mono nani na gin woma kashiku ɗang ɗang ɗang ɗang. Na kiran ma yapiyen, na kiran, na lande wondiwoi laa woma debuni ma lande pinen ma ara. Na wupe pinen ma ara. Kuma bono wai bono wai wonduwoi wu dow bo wupumai na kirmai na mane wupimai na wai wonduwoi kalla kalla koi. Bom ye kishimi dim min mane ta bo kir wonduwoi bom tamu bom domo min ɗopumai bomu ɗope min wai wonduwoi laki kalla kalla, amma nani na tai kangnet ma kiranni, kiranni net yino kida bou barowu na wupima. Ki yapiyen ma na duwono wupimai nemma nemma woshi dudukwu bow yilewu kalla na wupimai na mane pate mondin dou barewu din na mane wupimai na duwono ye kishimi na kang net ni sosai ma kiranni, kiranni a tai. La kiran mi na yimai dim banje kamai mi ka doka ku doku kiduwa bla ku kang la bomu to ba ku aimono ma nani na jindai kidiwa woma panghai baku aimono yiki na jindai. Kiduwo woma duko ma pani banje kome a aureni bo mu lau goro shimi an yimau to min nini leyya leyya min ko kang net ma wom na yimai leyya leyya na ko barima mun ko woi mun ko kang net ni mun twi wonduwoi laki gin ambo mono min dim mu kang net ni. Mu gode.